Ijtyaju sone sone niwita'p ät ispäkpa't metzytyiyäti e tiko kumku'oj nta nta tzä'yajpa eyata'mpä niwi, tzä'pyapä jinhä est ti'yäk niwiii popniwi, tzyunyiwi, <hesitation> tzujtzupä niwi, itke'ta, ijtyajke eyata'mpa tzapasta'mä niwi, ijtyaj nyäjmayajpapä este niwi simojovel, o este chile ancho, jet'tyi jet'tyitä mas ispäjkyajpa, este ijtyaj ijtyaj eyata'mpä pero jinhä äjtyä nkumku'oj nta nta tzä'pya, nta itpa anhketä nipä nta nta itpa, jikotyi este myetzytyiyäti myetzytyiyätitä muspa muspa ntzamä jetytyitä ispäjkyajpapä.